जु छोटी जेब होंद जीन्स म तै कु काम होंद सिक्का धरन तै या जु भी छोटी चीज होएगी तुम्हारे पास अंगूठी होएगी या कै की पेनड्राइब होएगी जन भी छोटी चीज होंदी त धरन का काम ओंद।